Kenia mopeti tëtäguasu oa pañandepo mokoi aramaetipe mopeti eta saupopa ovapa mboapi arasape jokogui oyeapo república jaeramiñovi <hesitation> kenyata jaeko tenondegua juvisareta kuae tetaguasu <hesitation> oiko oceano indicope jaeramiñovi ivijetayae guinoi sabana jare guinoivi iupareta tuisako guinoi, kaaguasureta jokope oime yaguapopereta elefante rinoserontereta guinoivi parque nacional amboser kuae oesauka yandeve monte kiliman jaro icapital jaeko nairovi kuaereta icorepoti chelin keniano